رطوبت کوونکی جوړښت ډېر ساده دی. یو رطوبت خپرونکي په خپل جوړښت کې یو برقي فشار ورکوونکي پکه لري چې د هغه په واسطه هوا خپروي او پر سر باندي بیا د اوبو ساتلو یو جیک لري. د هوا فشار، اوبه او داسي یو برخه چې هغه لړزه تولیدوي، اوبه په فضا کي خپروي له امله یې د اوبو کوچني زرات په هوا کي خپریږي او په همدې اساس رطوبت رامنځ ته کیږي.